Eto amin'ny firenena misy anah de mety misy trondro any amin'ny zato mahery any ny karazany. Satria misy ny trondro any andranomasina, de misy ny trondro andranomamy ary misy ihany koa ireo izay miompy trondro anaty dobo.